jar tokkit <hesitation> gar dumessa kan yae, dumess ilaltii, hali anga ilalti .dub jar kun yaate gad cchacate wonan yedeni gaf ishin gad cchachat, mi affur yani woyya mi afuran neken. Mi kan kabdi mi gudda hama kabdi, dub gad cchachate inama kun hingafetenii, jaranya maan dagarteni irran sun, jaranyaa laftin hamtua ,maan ennan bokke guddiot roba hubbene won ak bokkea dummes guddio hama dagarre, dub bokket dufaa.